السيارة تتكون من عدة مكونات رئيسية، أولها المحرك اللي يعطيها القوة للحركة. بعدين عندنا نظام نقل الحركة اللي ينقل القوة للعجلات. كمان في هيكل السيارة اللي يحمي الركاب ويعطيها الشكل. ما ننسى نظام الفرامل اللي يساعد في وأيضا نظام التعليق اللي يوفر الراحة أثناء القيادة. وأخيرا البطارية اللي تشغل الأنظمة الكهربائية.